Makarona, <hesitation> yani, yemkin kemso, ymkin tusko, kemsa, dija, irbimu ay ta fa ik iga teri lakini, owlin kailka makarona eddiso_yani sibha galag, norood eaku dari, makarona kedek ingir nasira kurr ang ingira tabiga fi darin, makarona taweel galam ga iginan wea darin, makarona izbekitti ga iginan darin, makarona adi farji ingir wala farja imu wala nasira imu wala urada imu wasatea darin, dich alagra, kemwo galgra, makarona noai.